हमुक एक लेख ओर रि के देश घूमने के आस्थे सबसे आगे आमुक देश पड़ा चुनना। थेथके बाद अओमुक आपने सुरक्षा शकों बैठे जैसों थाईलैंड थे एके आमुख सुरक्षा शकों बेटे गाड़ी शौकों बुक करे आमुख एसो देश पड़ो चुनना जे ईके आमुक अपने सुरक्षा शकों बेटे।